د مالګې کمول د زړه لپاره ګټور وي. پخلی د لږ مالګې سره پیل کړئ. د طبیعي مصالو لکه لېمو او هوږې کار واخلئ. بهرني چپس او فاسټ فوډ کم کړئ. د خوراکي توکو لیبلونه وګورئ. له پروسس شوي خوراکونو ډډه وکړئ. خپل خواړه کور کې پخئ. د سبزیجاتو طبیعي خوند ته ارزښت ورکړئ